Men talaba men maktabga boradigan talbaman va o'zim bilan kerakli daftar, ruchka qalam va o'quv qurollari yani kitoblarni olib ketgan bo'lardim. Chunki ular men uchun eng kerakli narsalar hisoblanadi.